عدد ساعات عملي في الأسبوع الواحد اثنين وأربعين ساعة متوسط عدد الاجازات في العام اهو ثمانية وأربعين يوم باعتبار الجمعة فقط يعني زائد الأيام العطلات الأخرى يمكن حوالي اثنين وخمسين سنويا